لا أنا والزراعة مناش الصحاب، حنا عندنا جودة في الدار عندنا فيها شجرة ياسين وشجرة ليليم وعندنا زادا شجرة عنب والشجيرة متاع ال، أنا هسمي الكل مش أنا اللى زرعتهم بابا اللى زرعهم خاطروا بابا مهندس فلاحة بيحب الزرع وكل مرة يزرعلنا حاجة أما أنا شخصيا مانيش مغرومة بيهم وما نعرفش نزرع، نتفكر مرة مثلا زرعت بطاطا ما كملتش يعني جينا نشوفوا فيه منلقاوهم ما كبروش.